To shede lokaciyel ngongel shede sodai sodai farinciki e rayuwa saboda neddo e jodi wala shede pat gaskiya wala walwala wala farinciki neddo sai nana e taakuri neddo wodi matsalaji duddi e rayuwa muɗum wawata fistadi neddom o tomo baccel tomo maudo to mo gorko tomo debbo dookam kobo nga hanga wente e yeso neddo to wodi shede e rayuwa mudum too too fa timmini ko dume. taa wodi shede a wawai jondi awodi yidi wodi bugata hunde nde nera sappo amma ta wala sappo ndel sai nasta taakura baccel sai wara jeydo jungirno de'ita shiru taa nyamidum ko ngidda sai ngel yi'ah kaza ngimmi bo wallahi miwala shede a wonna naira sappo dokkayam too an innamako ta wala naira sappo no ngatta onfuu on nastidi matsla, baaba wala don baaba dilli ton tofa na on ko nyamon hangel bo ngel wari ngel don jodi ngel yin bacci e yasi bedon ngra ne sooda du be sooda dum o sooda dum o sooda dum o sooda dum hangel wala sappo, an inna amma wala ngal kuwata sikko koba shede to adon jodi a don rena baba. baba hayum bo ton tefa na on ko nyamon. To onfu on ngarti on ngala shede dey tofa wala farinciki entrae e modon, to shede nde kanje ngonte fes shodojum farinciki entare e rayuwa maudo e baccel, ngorko e deɓɓo, neɗɗo o- o hande to mowodi shede de dawuya, dawuya dum nawai ngara tawo mo e mojodi e shede dey to hnde nde kam wala amma tomo wala kobo a nanai to goɗɗo wari ma silminoda timmina silminaki mada sai mo yeta hore mako taa wimo jambo saimo wima kai wane jeda kawai hendem kaza dum miyidi wakki kaza miyidi wakki kaza anma mirelli no garaimi dum saboda wala kobo amma kobo ngan neɗɗo to wodiga ananta hande goddo wari wii koyamma hande wai nda kobo nga shede dede don jodi mi ralli nomi waada e maajeto shede shede lallai shede sodai farinciki ta wari an inna a yamaki a wala shede soduki magani baaba hanyumma wala baude godde geyte o durwinda e abonci naa nyamdu modonna ko bo mo warai mo durwata e magani ko mo durwida e magani komo durwida e matsalaji mako goddi di rayuwa hande e jango to dole hanjum dum yidi. ɓingel to ngel ummatake ngel heuti ba dubi ko sappo e joyi nii neɗɗo yara ngel heje ekkitaki sana'a to ɓingel gorgel neɗɗo yarangel heje ngado be- hoje nbe kafinta. hoje tela en be ekkito ngel ekkito kugal sabida hangel ma ngel birana hore maagel gondi to ma dum wawai ekkitinkigel nda mordi en nda nyogol gol da wakki lalleji jooni, komi fuu neɗɗo wawai ekkitina bingel mudum daga pamarel to matsalajin rayuwa din, din ngadanai yimbe sauki saboda kowa don mari sana'ah hande to ngel yahi ngel heboyi ko dum naira dari to gel heboyide ngel wari ngel wdi nder asusu asusu magel yobe hangel ngel jogake yobe toofa matsala magel fiiri sai gi'ah baccel e jodi e wada murna hanyum tan donwadi ka wakki murna kowadi saboda woodi ko majjina to o wurtake o tawi bandiko en entare e majjina ma hankoma nenta mettugol mo wala shede den an inna amma a watta tunani hande ɓingel maa ton odi fa ALLAH andi heje moye mo woni ALLAH andi emo joddi ɓingel an anma ajodatako a nana moye naugol hande ɓingel mada a yidi wadanki ngel hunde awala shede to joɗo meyre saboda heɓa ko jogi baaba ko hokki ɗum huɓɓai an inna tawodi kobo e jungo maada ta hebbity on kauti on suddani ko'emon asiri wala matsla ngokka wala nananowo on on suddidiri asiri on suddi bacci mon asiri wala gi'an do on wala nanado on amma n ta wala sana'a fa to har baaba on ta dun tijji to gaskiya ɗum woodi matsala sosai tijjido baba pat dom yari bone. nda bacci nda ciyajamu nda makaranta mabbe to jangirde mabbe tamma ɗum matsala bingel hande ko shedey tara dey to ngel hokkaka shede tara e ngel nyori ngel wurtata kai gongel kamma sai wi'a yaaya makaranta ngan saboda ɗum hokkai dum shede tara gongel bo sai wuita e woya to bingel wuiti e woya nati nder aji malam e jangina ma ngel anda ko ngel wadata naa ngel don hakkilana malam saboda ɗum hokkai ngel sheyde tara to lallai shede hanje de shodai farincki e rayuwa lokaciyel ngongel bo shde denma neɗɗo e jogide ma hunde sidata ndenma to nde wala to wala badio mun hanjunma dun matsala anma marki kobo ngan nga burin muhimmanci dow walanga to wala kobo gaskiya wala farinciki wala murna wala walwala kowa fuu don takuri baaba to yahi wanshi wanshi warti an inna nanema naa o wodi sana'a to inna to wala sana'ah ɗun matsala makka ma saboda baaba e inna fuu to ɓedon taimako bacci to rayuwa mabbe ma wadai fere baaba hande to earilowai inna wawai nyetta kobo wadana bacci to abincima to shede makaranta ma ngel warti yidi pensir ngel yidu biro ngel warti yidi dettere hande pade am tayi hande milotai miwala omo too ina on tomo wodi shede den mo wawai mo yetta mo hokka baccel ngel tomo hokki baccel ngel shede ngel yehi ngel wadi to fa sai gi'ah e ngel wada murna saboda ngel hebi ko ngel yidi entare e lokaciyel ngel amma todum wari kaya magel takki an inna kayama don takki baccel don takki to on ngari on fuu ondon jodi de'iti shiru wane hande ko fe'i e wuro ngo bo wallahi kaya amin don takkidi min pat amin ammana to lotu ne ko lotiraimi miwala omo mo wala sabulu to ai doyma dum matsala wala omo wala sabulu bo hande don wanni rowbe. debbo tomo wodi sana'a ko e nyandere dari dari o nazzinta ko dari o nazzinta e nyandere to omo e sabulu buratamo sembe amma to mo jodi saiko baaba wadi to baba on yandere wonde mo hebata yandere wonde bo mo heɓi mo waddi on nyami mde to toka tsafta bo wala tsafta to wala kobo tsafta kan ma ka bone saboda wala kaya ko ɗum so sodata ɗum wadira tsafta ɗumma. hore naajumma neɗɗo no wo'inira hore muɗum no wo'inira baccum pat maajam ɗum wala to har wala shede baaba to natti berde mudum o motti yi'i do e sankiti do linsho don motti do komifu don sankiti wala ko hewti to o wolwaini inna mo wala gonga to o wolwaini inna inna ummo nyagomo be ngadaka hayyare yeso bacci e bekaba to ayi hunde nde nde wala amma innato wodi sana'ah ko baba wala sana'ah to matsala kan ka famdai e wala wala ko dume kanjum ɗum yidi ko moye fu ko moye gorko e deɓɓo mauɗo e baccel musammann matsa ko moyefu dago ekkito sana'ah- sna'ah ka dum hunde marde muhimanci e rayuwa neɗɗo to don jogika biranai horemuɗum gondi har biran bandum a waari atawi banda e joodi waare ko nyamma; wallahi zazzabi nanaimi to yahune tefa magani wallahi hande naira mi waladai a yetti naira dari a wimo nda "yahu sodu magani" ayi a biranimo gondi bo o medata yejjutukima e nder berde mako saboda a taimakaki mo e lokaciyel momari bukata to ta wala bo a wala ne temakoda haremada ma sikka taimakoda banda kanjum dum yidi ko moye fuu daago nyada ekkato sana'ah ekkitina mo less muɗum to minyirabe to nbibbe to moyema ni neɗɗo daago ekkitina sana'ah belɗum